Inten kinmänik <hesitation> tulakal b'a'ax kika'aj kik'ab'etkuntikej ti umesil ti uxul mesil, kib'el kimänäk ka' ub'o'tiken in- inmeyaj kib'el etel inwätan ti- ti kimänä' tulakal b'a'ax kik'ab'etkuntej ti ti a' mesil kib'o'oltik mil quinientos, mil ochocientos a'lo' kixupik etel kijanalil ti junp'eel mesil.